So mi nani un inni ni lewru Abrilu sumayeru mi siftoroyta ngam e wodi wonde hitande nde mi sumi nder lewru Abrilu.